بالنسبة لزراعة الحدائق أنا مش خبيرة، لكن نحب نعتني بالنباتات، وكلما كان عندي فرصة نزرع بعض النباتات في حديقة البيت، أو حتى في شرفة المنزل، عندي بعض النباتات مثل -الز- الزهور البسيطة، والأعشاب، نحب النباتات؛ لأنها تعطي جو مريح، وهادي، وتجعل المكان أجمل.